"Miɗe yiya jooni oɗon tinnii e golle kese Unh kiiɗɗo oo ne, hono laatii? On yoppuɓe mo naa? Mo heddaaki nafude on naa? Walla hono laatii?" <hesitation> ma keso o ɓuri nafa jooni?